﻿Amojee vaera serembiu se ipuereta ma aiparavo jaeko extrangera iyei, joku jae ma seveguara mopeti moa ikavigueva jare yau vaera kutigui azucarkua normal ouva, jokua ikaviviña erei jokua depende oimeyave ñanoi jaeko ñamokonsemtavi, erei se ma aja <hesitation> aiparavota jukuraiyae jaeko extranjero iyei jokua jae seveguara ma ikavigue jare puro